ígbɔké ba kpàtà ákà kaɖi òó so ɔfɛ́ wa úni à nà só bɔ̀sì, à nà ɖi bɔ̀sì so ikle lèe à nàá kpatà ɔ̀nyi úni à nà tú sro. úni à nàá ɖìi bɔ̀sì baba à nà fá tùu ɔ̀kùɛ̀yɛ úni à nà nyó ákà, úni à nà yila, à nàá kpatà ú nàá nyi keɖe keɖe keɖe. úni ígbɔ ɔwɔ tu kínì yili sroo tè à nàá zi ɖìi bɔ̀sì baba úni à nà nyó ɔ̀kùɛ̀yɛ ákà úni à nà nyréwu úyebì, úni à nà nyó ínyi àfɛ́, úni à nà kláà ɔ̀nyi màaké nyo ánìnyì àfɛ́, à nàá yi kíni búá yì klaà píó úni ígbɔ ɔwɔ kpàtà wuléè ínyi ù nyo íkabi ɖìigbo ɔkuma ínyí lɔ mìnyo íɖìkà lèe ákpɛ no nyo aɖu káà nàá kpatìà. úni ka àá kpatà wuléè màa jɔ̀ blù plémú ɖí kɔ kpatà nùuwo, ewo ínìwàínìwà lɔ nìlɔ ɖí ní kaɖi èé fe ɔfɛ́ ígbɔké boto ɔyu búá káà tè yá kɔ bu yá nɔ̀ku kaɖi àá kpatà nɔ̀kùɛ̀yɛ wuléè à nàá ziɖìi bɔ̀sì baba kaɖi ùwá le zìiwɛ à nà só nélèe à nàá ni kpàtà, kàɖi bɔ̀sìbea, à nàá ni kpàtà úni úni ne zi kò ékuklùbí búá màa ne ci ínyi lɔ ɔ̀ɖi. kása ka àá kɛ fé ŋè iku. à nàá kpatà nì bɔ̀sì yóyó yò tè à nà tú fènì ɖi bɔ̀sì zèe yèè ò, ù mla kɔ ní bɔ̀sì màa ɔwɔ nì kpàtà ìziwà blɛ̀ɛ ìzitã màawu kɔ tú inágu màa nè kɔ ni lùlù ákà úni kàɖi àá nɛɖàá wɛ̀, kɔ̀ wo bɔ̀sì tè yá èé ne iku wèe màa ɔwɔ ɖò nàáa bàni kaɖi ò dò nàáa ŋè iku à nàá ɖɔɖɔ̀ kpàtà ákà kása à nà tú ikúnyà zèeŋè úni ɛɖí jɔ̀ blù plémú. úni ka àá kpatà áka káà ù mla kɔ̀ kpatà éwu ká nì íŋètí blɛ̀ɛ ènù.